to mi maran no ikko mi lora ɓa'wo, mi lora ɓa'wo yake miɗo ɓinngel, mi waaway mi bo'iina kuujeeeji dama jee mi waɗi no mistake ha duuniyaaru. aran ni, mi bo'iinay am njanngirdee mi njanngi ha ɓa'wo, mi diwi diwi no mi bo'iinay, bo mi tefan mi waɗa sana'a boɗɗum, bo mi wartay goɗɗo kirki, ki waɗay ko ha'ni, mi nyaamay nyaamndu ko bo'iin ta am ɓanndu, bo mi <hesitation> mi waɗata huunde ko damata am, ngam woodi kuujeeeji feere mi waɗi no naane ha ɓawo jotta kuujeeeji may ɗo da'ma am, so, say mi bo'iina ɓa'wo am.